رفدت هاذيك القرعة اللي جات في البحر وحلتها، كي حلت هاذيك القرعة القات داخل برية، كي حلت البرية خلعت كي شافت شكون بعثها، القات بلي ابعثها واحد كان يحبها كي كانو صغار، بصح الله غالب فات الوقت متقدرش تولي للور.